Raha manana trano fisakafoanana ho anahy manokana de misy andreo sakafo avy amin'ny fireneko ah, ny ataoko ao ah de vary sy laoka, vary ah de ny laoka misy karazany maro: misy ao ah henakisoa sy ravitoto, misy ao ah trondro sy voanjobory, misy ao ah lelan'omby sy ana-madinika, de misy ao <hesitation> atikena sy tsaramaso, de misy ao ah legioma mifangaro fotsiny.